Onkalamwenyo ombwaanawa onkalamwenyo ombwaanawa ano otashiti wu kale una tate kalunga momutima. Ndjonooyo oshitsa shotango kutya opo u kale una oku kalamwenyo okwaanawa ongele wa humbata tate kalunga momutima. Molwaashoka tate kalunga oye etameko ye oye ehulilo. naasho tuli ngeyi otuli moshifetha she. Tashiti ngele otwa kala twemu tula komutima. tse tatu longo pahalo lye. tashiti ngawo otashi kala shili nawa nonkalamwenyo yetu. Nongele onkalamwenyo otayi tu dhigupalele. tashiti tuna omadhiladhilo tagetu hepeke. ngele tuna tate kalunga oshanawa molwaashoka omishangwa dhe dhoka twa lesha ohadhi tu galulako kuuwinayi mboka kwali tatu dhiladhila. sho osho nokuli hashi shonopeke omaso gaandjuka. Tashiti ngele otuna tate kalunga momutima ngawo otatu kala tuna onkalamwenyo yili nawa. Noshitsa oshitiyali. ngele wuna onkalamwenyo ombwaanawa ongele wuna ombili komutima. Tashiti ombili oyo oshinima shimwe sha simana. molwaashoka ngele kuna ombili komutima onkalamwenyo yoye otayi kala yaa vundakana. Ito kala nando wuna ekwatathano ewanawa. ongele onaashiinda. nenge pamwe onookuume Nenge pamwe onaantu mba to tsakaneke momudhingoloko. ito ka kala nando wuna omadhiladhilo geli nawa. noku popya koye. tashiti otashi ku etele opo wu popye iinima iinina iiwinayi. Ashike ngele ouna ombili komutima nakehe oshilonga to longo. oto longo oshilonga shuukilila molwaashoka ouna ombili. Ombili ano tayi kunguluka momutima. omutima gwa pumbwa oku kala gwa manguluka. Noshititatu otatu popi ompito yiilonga. wu kale wuna ompito yiilonga. wu kale ngaa ho mono iiyemo. Tashiti shampa ho mono iiyemo. oto kala wuna onkalamwenyo yili nawa. molwaashoka oto vulu oku ikongela iipalutha yoye mwene. oto vulu oku kwathela aakwanezimo yoye oto vulu oku kwathela aashiinda yoye, naantu mboka taa mono iikunda iihuna momapandaanda oshowo muushiinda wetu. tashiti aantu mbono yeli mompumbwe oto vulu oku ya yambidhidha molwaashoka owuna iiyemo. ngoye oto kala wuna nolukalwa lyoye nokuli. to kala wuna osheenditho shoye. ngaashi nokuli tuna uunona wetu hawuyi kootundi otashi kala shili nawa nangweye ku kwathela wo oluvalo lwoye shaashino oto vulu okulu yambidhidha ongele omiipalutha yokuya nayo koskola. nenge iipalutha yokulya megumbo. Okuya landela oonguwo nomizalo dhokoskola. tashiti otashi kala oshinima oshaanawa lela. Shampa una iilonga osho oshinima sha simana molwaashoka oto mono ondjambi kehe omwedhi. ito ka mona weiihuna yoku ka indila mpeya naampeya. ashike oto kwata ashike nawa ondjambi yoye ngweye wu vule okuyi longitha oshilonga shono sha simana